Mel gha bhe riore mhel kuele mel rie <hesitation> egho gho behia mel ah zishi wina ebho ni ma hia koya rebba eghon ghon bhe hia oe mako yarrbha oni emhi noryeme oghabie riore agbon bia bhe ko mie ghe bhegberan mhieghehia odiawe wmhiu kpoemhiiu kpo ogha lu egbe nimahia kiriri ya bhiw rore rundu eghon ghe ghon oe ma ghon ghon ukuduwa nor mami bia rere ooo di way na yayin bha uyin mhin nor re bhanani owoyeme abho ghamie wel irui uyimhi dia ogha huma gbe ogha bhe dia bhe gje negbe mhan ya sa sa mel edeni di nor way nor <hesitation> ihue mjenghe nor dorgjo dogjo bje yabrie nimeh oleyan yeme gbe omhanrokpa mhan gia hie na lume ogha e ne mihini kpa ila lu nimhe mho mel ah osolobua ya ksa yan run de ake mie mhi nor diarior dey emhi nor bubu bhe dor diarior ebuueka bhe lu yotor obhe re nusu becaus wel mhana gha hume da ebho ogja bhe sowel onhe gha yon emhie keke na sabhe mie bhe naghona gha hume da ebho ogha bhe sowel obhe gha yon emhie leke na sabje mie bhe naghona oo irio ordia Emhi na mhan ye eanlu okhie mhi nor ria but emhi na mhan ye wan lu okhie mhin nia but ana gua ye wenaa lue mhi wil kere emhihiarere ofure bhe gberamhi ogjalele iduwa nor mani nia ooo woyalele ghadayooo oyomo uyin mhi nor rebhani oma ma yeme mel gba wel e. a ma yeme ohogho dogho yayin uyimhie si nor ro omama yeme ofure bhe ghe ran mhe na feko ya yin khian so ana ko gha feko ya yin khian so ana ko gja gjon ghon kugbe oe bhani uyimhi na mama rie rie amhan kogha yin kughe uyimhin ema rien rienehe so irior emhen naghona o dia ebo dor dor gja khi gja lu orgja o dia ebodor dor gja khi ga irio emhen na gbona khi emhan lese and irio ma bhoble kole re irio emhe na ghona bhof gele khi so ana mie ihomhen gbe ro Uyimhi ologho oleshie ona khene wel ghe na gha mhi kughe so that bhe giana gha mie gho gho bhe mhi hia ere ogha lele amhan be ye zolu eghon ghon oleemhena gbona enobho riri we obho gui oo oguo si gui wegha regja gui ooo oguosi gui wegha regha ghi oo ebe re gbe bor oya fua mabuwe na ko gha when zo noa ebima yan to mu wel mi yan ye sa miuwele ebuwel bho yan tai rie nimw will yan ye sa rienimem ogha yon ebuwe ya bhe mi mele ebhe yefuwe and ehumabhbi rior so ana kere weghe ahuemhen gbe nagja ro amha gui wil kere wegha wo daghonu we ghon ghon ona ghada ghuwel ogho yagha khia yakha khia bhe nagbona ahuemhen gne olime daghe bhor elena oo akhue oo iriakue ooo Enoyamama hawelo wel kere ebiweee yanyale wel emhe na gboona eke oze ze ona gha bie oriore onor bhor lebor ya bhie ye ba yar riore ye ebhe ror ebho hia gia bie ede gja gja ma bho bhe kere ma bhe rior irio mamiole ma mie mhion bhe he so emhan gbon o mhwn bodaihw olemhi nor mhon muyu humu kpo wel nare ghwa mhon tor mhoe khuoo eni gjo ni mabho ka uiw akho yan ka ye see gjo ah enoro bho khu nima bjp ria ma bho hol ni. a we ok no gha kiabo ma bhw gbeooo maya sola mamhan awmio mhan nuwe awe na ka mui moro koto koto na ole shie emiieso ewa ayalele ne mhi ne mhi naira ehe ibhiomoni wel gja fiela mhi nuwe kuale rigje so yekhian ekie kian oyekian idumueke keo ebamie bhi dume keke ni khi I dumu na gha ki dumu na kpa abhe ki dumu ni ako bhobe ghe keke wel bhe kpa we ya ghe wel ki kou wi dumu nogho dogjho dogho ewan abhe ya ko rie negbe but aegiayena ma nado kere wel uyimhi na do dia mhen bor diahe ona ghi do ke wel ebodogho dogho mha mha bhe kho oghi kpoli gje olesie emo ne bubu naghi mhen bodiahe ebime jusr daghe bhor arughe a re oghe mhe na ghona ole sheme na lake ni gue ben nor manaiduwu nero uyimhi neeo uyimhi neeo oyeme ehe but ague fo obilan bhe da but oselobua seue ri oboe suma ekha ni maman wel ria mhan mhian wwl tohoghe yoma gje emi bhi rio ehuma ewan ole emhe na gbona khi Wel wan nana ye wan lele wel dor khie omhan nor mhan len ya khien omhan nor ma le iyale ebolu emhona omhen bodia hw wel mhan gua lele mi ghi ria wa bhi kolu nor wel nakogha khian wa ko gha ye gbe nakogha khian wa ko gha ye gbe khaese bhe nor kheke bhe gia mie we eghogho wa sabogha ko gha ye ghon ghon lele gbe irie emhe na ghona khi enemhi mhan kheke nor dia rio emhenuyimhina ewa ekoya lele nude ewe obo na gja same yobona obona same yobona onakhia eghon ghon bhe hia ogharo emhena gbona ewan justi nor Elemhi na wel awo muyu hu kpooo oleshie mel na liki edu ne ri igueben eso eyi uyinmhon nehumen oo bit ahuo selobual oyayobo suma hia ere ekhor m ma gha yi uyimhi nor human enetaka yin ese oo gha yin ese aigue fo ehel enuyin no hima ni olima yan gha yin mjegiana mieofure bhe gberami ma yan na gja re gbimare enough tewel ole mhe boyan yaria boma nugja mhon <hesitation> emhokhor wel ghe ona huma ona hu. a na ghon ghon ni ma gha miegbe bhor ebi. agualor ole nikhi bhene ole guebe nor mana eerio oni gha khi because emhan ghon or mhn bordia he wegha dologho mhn bordia he wegja dologho mhan yi owe gha human wel gho gulo huma nor gho mhem owe gha human but aghamie aghamie wul gua lor human nor ghor mhan owe bhe huma ason owe bhe huma bha van irio emhen a gbona dia ran de wel mhan hol nor ghi bowa huma owe bhe huma so eni gueben na oselobuu oya rio bo su ma hia ekher ni ma gha yin uyimhei si oni me ta bha huo sebua irio nor